زه په اونۍ کې شاوخوا پنځه تر اووه ډوله مېوې خورم. موږ، مڼې، مالټې، انګور، کیله او تربوز معمولي دي. هره ورځ یوه یا دوه مېوې خامخا خورم. سبزیجات هم هره ورځ خورم، لږ تر لږه درې ډولونه. بانجان، پالک، کچالو، ګازر، بادرنګ او مرچ شامل دي. زه هڅه کوم چې تازه سبزيجات وکاروم